Musuuru e rawaandu ka terɗe muuɗum ngaldaa, ɗi ngaldaa ndu mehooru, ndu wofooru. Kanji jaati yimɓe ana mbiya ɗi konnee en. Eɓe mbiya fay so yimɓe kaɓii, ɓe mbiya 'onon kaa, baaldal mooɗon ana wayi hono hakkunde muusuuru e rawaandu nii.